Ado de'iti a timmini sungulla mai wala mo nani mone ma. Habdu ko a watta pat, a de'ita ta a hafa ta a berna.